Ia, fomba fan̈azavako masìny fan̈asana kapila ndreky, misy raha maventy zen̈y asian̈a rano an̈atiny zio ao, asian̈a ranon-tsavôn. Aviô aminjay miodinkodin̈y ao zen̈y raha io. Sasan̈a zen̈y sasàny masìny io ao zen̈y man̈adoso zen̈y loto jiàby amin'ny kapila io. Aviô aminjay i kapila io fo zen̈y i i masìny io fo zen̈y koa man̈a- man̈ôbana kapila io aviô aminjay zen̈y man̈amaiky izy koa aviô.